ମାନୀ ନିଯଂତୁ କି ଆପନୋ ନିଜ୍ଜୋ ସାଂଗୋ ସେଥା ଜଗଡା କରୀ ନହୀଂ ଚଂତୀ, ଏବଂଗ ଆପନୋ ତାକୋ ଖେମା ମାଗ୍ଯା ପେଂ କଲ କରୂ ଚଂତୀ। ଆପନୋ ତାକୋ କୌନ କହିଏ। ମିତ୍ର ଦାରେ ଲଡହୀ ଜଗଡା ହୋଈ ଥାଏ, ଏବଂଗ ଇଠୀ ଜାନେ ଵେକ୍ତୀ କସ ହାଈ ତା ନିଜ୍ଜୋ ସାଂଗୋରଲ ଜଗଡା ହୈ ଜାଈଚୀ, ଏବଂଗ ସେଥା ଉଖେମା ମାଗ୍ଯା ପେଂ କଲ କରୀଵେ, ସେ କୌନ କହିଏ ତା ବିସର ପ୍ରସ୍ଣ ମଚ୍ଚରା ଜାଈଚୀ।